Ada hin, ene hin, awase ni nyya muwa kamo a-adamo ogyogye nwashika ni kuma ayumo oza kotunehe ni ami ya gege ko ka nyee loni, owuso wikyikyo one awa mani wase ni wa yoko ni owuso kamo ana ya dami ni. So nmo orushi ni aya ifu ko-ko ko orayi bin ni, nmo oneshi na aya ki yaghye kese mani ko kweneno ni, nki ma bwebe kawase ni fumo oza ki mokpa ni, awa ni nyya ma kweneno ozani nyya gye kwo o-o-o ofofu ni nyya fu kwo okoka ni nyya ka koza ni wenena ni na ata ifu ko okpa ni awa ni ma bifu ka awase ni yumo oza ni yo ni kyo orayi hin tu ni, nki ya ma kamo awase ni wa anyakwase bohobu ni aya akpaha tagye fela ha, fo owushoshu bwebe ha ni, ozan okuma fo bwebe ha ni owo oza neneshi ni kyaha tu ni, so ozani nyya ma man kamo awase ni ntikwu ha o ase gogo-gogo olayi eta. Nmo owusa de wi ikyi ikyo, owene ma, owuso wi ikyi kyo, domin anu pini damo orayi hari ni nyya showu ome oyun wa bwa abo ka awase ni we ene hin, wa ada hin ni kaga nki sake ki iso bwe ebeni gba awase ni ki fumo ogyoge ki inokpa ni, nki sake ma awase ni bo ohobu anya kwase ni aba ya akpaha tagye ba zo owushoshu ebe ha, eno, otu ni kuma oya temekye ka oya kyo orayi kaha tu, oya yaha ba wause oya aha ba gyo ozani wo obibi ba gyo ozani wo oneshi ni, so awase man wa awase ni, nma kamo ifu ko orayi kwokwa ifu kowu ni nyya shu ikyeni awase ni temekye hin kotata kwa awase ni damo ogyogye kotata ni kuma nshotunehe dawa.